Laha ohatsy zaho hoe mana restaurant na mananga hôtely regny, ka ohatsy hoe misy sakafo baka aminay agny, vary aloha tsy maintsy agnatiny. De <hesitation> asiàko hena a, asiàko legioma regny satria regny malaza aminay any regny. Tsaramaso aloha a, regny traka a, de zaho avao mahita filifilirony anaovako anazy bakeo.